السؤال عيقول لو بإمكاني اني نتخلص من مشكلة واحدة، هي مشكلة البطالة. لو انا قدرت ان انا نخلص على مشكلة البطالة داي كل المشاكل اظن هتتحل واغلب المشاكل هتتحل. ومشاكل الاقتصاد ومشاكل الحروب وكل انسان هيبقى معاه شغله اللي هينشغل بيه وفلوسهم واموالهم، فالبطالة داي هي اساس كل المشاكل اللي حاصلة في العالم كله. لو خريجي الجامعات اتوظفوا لحظتها وساعتها مشاكل كاتيرة هتتحل بشكل تلقائي.